أنا أحب الموسيقى العربيه الجديمه مثل أغانى أم كلثوم وعبد الحليم حافظ تعطى إحساس جميل وتعيد ذكريات حلوه الكلمات فيها عميجه وتعبر عن مشاعر متنوعه وأحيانا أحب أسمع موسيقى الجاز لأنها تريح الأعصاب وتساعدنى أركز فى شغلى أكثر كل نوع موسيقى له طابعه الخاص